ഫിര്സ്ത് ഓഫ് അല്ല് ഇ ലികേ തോ പച്ക് മ്യ് ച്ലോഥേസ്। ഇ ലികേ തോ പച്ക് ചസുഅല് ഓഉത്ഫിത്സ് ദ്രേസ്സ്യ്। ഓഉത്ഫിത്സ് ജച്കേത് സുഇതബ്ലേ ഫോര് ഥേ വേഅഥേര്। ചോമ്ഫോര്തബ്ലേ വല്കിന്ഗ് ശോഏസ് സ്ലീപ്വേഅര്। സ്ചര്ഫ്, ഹത്, സുന്ഗ്ലസ്സേസ്, ത്രവേല് ദോചുമേന്ത്സ്। പസ്സ്പോര്ത്, ഫ്ലിഘ്ത് തിച്കേത്സ്, ത്രവേല് ഇന്സുരന്ചേ। ദോചുമേന്ത്സ്, ത്രന്സ്ലതിഓന് അപ്പ് ച്രേദിത് ചര്ദ്സ്। അന്ദ് സോമേ ഏഉരോസ്, ഫോനേ, ഛര്ഗേര്, ചോന്വേര്തേര്। ചമേര, ഹേഅദ്ഫോനേസ്, തൂഥ്ബ്രുശ്, പേര്സോനല്। ചരേ ഇതേമ്സ് ഏക്സ്ത്ര അന്ദ് മിസ്ചേല്ലനേഓഉസ്। <hesitation> ഹേഅല്ഥ് ഇതേമ്സ് ഏത്ച്।